மன்னிக்கவும், தயவுசெய்து இசையை நிராகரிக்க முடியுமா? உரையாடலைத் தொடர்வதில் சிக்கல் உள்ளது. நான் வளிமண்டலத்தை விரும்புகிறேன், ஆனால் இசை சற்று சத்தமாக உள்ளது. ஒலியளவை சரிசெய்ய முடியுமா. தயவுசெய்து இசையின் அளவைக் குறைக்க முடியுமா? நாங்கள் பேச முயற்சிக்கிறோம், இது சற்று சவாலானது. கண்ணியமான, நட்பு மற்றும் நேரடியான.